Anarana tanàna ndraiky tànana hely aminy faritry misy zah zen̈y karà ohatra <hesitation> Lazare, Meskama, Lasitara Ambo- Amboditsinjo <hesitation> Ambalavola <hesitation> pilasy kabaro, aveo kà <hesitation> mangarivotro, Analakely.